Omu runaku ninza omu katare, ngura eryokurya nk'emboga <hesitation> hamwe n'esaano hamwe n'eryokunywa ebiraabiriho, <hesitation> kandi omu mwezi ninzayo nk'emirundi nka makumyabiri, ngura ebintu ebi naarenda kukozesa kumara omwezi. Harimu eryokunywa n'eryokurya n'ebindi ebyokukozesa omunju.